Sɛla ti fu wan nyaŋɛ iŋɛ ze'ele fu nu-iisi dee ti dɛŋa kan wa'am de la, yia daana, la nari ti fu basɛ ti fu basɛ ti fu nu-iisi la ma'ɛ. Fu ta'am dikɛ ba buse koom ti la po'e fii koo fu kɔ'ɔm kiŋɛ ta sɔ ba'asɛ ti fu wa'ana seele. Fu san ka zɔ, then fu ta'am iŋɛ ko'om dikɛ fu nu'o la buse bini. Buyi puan de la see ti fu dikɛ blade sɛka n ka baam tara nuurɛ. So, yɛla ana ayi n nari ti fu miŋa. Fu san doose ŋwana fu wan nyaŋɛ seele fu nu-iisi dee ti ŋmaarɛ kan bɔna bini koo du kan nyaŋɛ pɔgelum fu miŋa